Mappekko acara ulang tahung iya makanjaq e acara ulang tahung makanjaq e iyanaritu ero makanjaq e beppana sibawa pole egana tamunna engka nasabaq ko deqgaga tamu engka olaori acara tahungnge tanrannatu deqna namakanjaq beppana aga yakko ceddeqmi tau engka ri acara ulang tahungnge ceddeqtomitu hadiah naruntuk ero tau ulang tahungnge erona aga majaq ko ceddeqmi tau engka ri acara ulang tahungnge